No li ne amang’onda kenyakha umanye injilaya karumishila mang’onda kli nako sichila mang’onda ndio buli shindu mushibala shiefwe shio khumenye lemo shirionoli nende amang’onda ulakolera mtakaa noli na amang’onda ulakulila abana shiokhulia noli na amang’onda abana balasoma noli ne amang’onda olaombolekha inzu ulakula shioli nobula munzu tawe olaba ne obunyole khandi amang’onda kene kenya njungile khukhenimishola noli ne amang’onda manji na okwaywe amachesi ko khurumishela amang’onda kene yako amang’onda kanumishlwanga muchinjila lukana nende lukana kanyala kukhwila abundu alayi nomba kakhuile abadu abi kenyala khukhuesia bulamu bulayi nomba kakhuesie bulamu bubii sichila anyala khubasena amang’onda ne usukhana oole abundu obole <hesitation> ne kandi noli na amang’onda manji yaani ulaandishia ni wina anyala khukhupa omundu nomba anime omundu na amshitikhila shinga ne amang’onda. Amang’onda kenya uenge injila indayi yene yonyala khurumishilamo niba ni khusemelia bana muskuli niba ni khulamo mukundu ukulemo niba ni khuombela khamo inzu niba nikhukula bindu ba inzu amang’onda ne amalayi kakhonyanga kabida ne khurumishala amang’onda khunjila ya eshilango khunyole ekhumanya shinga kabe karumikhanga noba omundu wamanya khurumishila amang’onda alakarumishila khuinjila indayi nokerwa khurumishila amang’onda khandi amang’onda kalakhuila abundu olenyesie taa mang’onda. Kanyala khuchira arule khusibala lifwe lwa bwanyu. Oenga mang’ondo kanyola khuchira umenye munjira indayi nomonye khurumishila, mang’ondo karilanga lifasa mang’ondo karelanga kukalushana avari ye abandu bamenya nebamanyile scohila noba na amang’ondo nyala khukhoka siasi sya mba ne urire sichila uli nende amang’ondo. Amang’ondo kho uenje injira yonyola khu khanimisha alamo omuinjira ikhueshene yekhumanya shinga yeye khaha bibe bikholangwa, amang’ondo kanyala kuchira umanyikhane nofwire noli na amang’ondo abandu banyaka khuuhuinjira bakhuire sichila bamenya pili nende amang’ondo lakini nomanyile khukhanumishila abulaka womundu anyala khumanya <hesitation> asinjirire ena khumang’ondo koli nako tawe. Kho khuenge injira yonyala khurumishilamo ne khulinende amang’ondo sichila amang’ondo ne amalayi khandi amang’ondo ne amabii amang’ondo kanyala khukila ubieno nomba uruhe khushialo lifwa lilamanyisie tawe khuenge injira khunyala khunonishalama amang’ondo.